﻿Eki nkukira kutiina nembeba habwokuba akaire akaingi obundikuba ninyenda kugiita mumwanya gwokugenda neyiruka hara, neyiiruka neija ahundi, nahabwekyo nikyo kikundeetera nagitiina nikwo nekindi ekikundeetera natiina embeba obutukaba turi mwisomero, zikaba zikira kwiija zikaturuma ebigere nahabwekyo nakyo kikandetera kuguma ninzitiina, ninyekaguza eki kisolo ki ekikwiija kikaruma omuntu abyaamire